Yae mai raran, mai raran kalo ipiaran yah ihamwan nipusu kalo ihamwan salai eh nipusu, imoir loto aka oh nipusu salalu, taponam ita re hatane isa sali taponom mor lesalau ahain lesan kobinsintak oh ni pusu salalu lau mausiha. Binatan sia nibiasa hebat, binatan sia a'u hoatian oh nipusu a'u siranuma balakane mae raran, malu, malu a'u numu kalo kalo a'u hamwan oh nireola ni upunam jadi kalo mausia lela kon nih reola ko'a, jadi potom-potom kalo a'u hamwan ni reola upunam, jadi kalo a'u hamwan ni pulau a'u ko'a, malu'am palim palin nireola upunam. <noise> jadi kalo potum potum a'u hamwan oh ni reola a'u, jdi kalo a'u hamwan koa a'u mani pulaisa, jadi malua amtati mai raran ukalo a'u hamwan nireola upunam <hesitation> a'u atia numu uh nibali'a, jadi mairaran tati malo a'u hamwan oh nireola a'u, ya kao a'u biasa tati ngko manireola, <hesitation> a'u wan toki kita oh a'u pula bahasa le'e a'u wan biar a'u aman sumatra po a'u pulau bahasa le ika alela ki mai ipula baha koa awana a'u upulai le a'u wana ujadi numu au ina namia ajar salao jadi, au pulia bahasa ika ilema inia lai haruma alesa lapu laiha alisa amsa, alisa ama itu makan. Kalo mai inian la ikala pulai koa, a'u musi au hahasa auniki salalu maula lapu lai, kan haluman nu lapulai koa, ini maina sian malosia lahasa sau ling kila ipolai koa. <hesitation> jadi bahasan kalo imulahu toloi inialelak a'u musi ihasa saung rahasia tati bahasa kapo koa ihasa saung rahasi sapa <hesitation> ia samusi amoi jadi kalo <hesitation> ipulau bahasa koa mai ihasa sau rahasia asapa, itati ara pinan namusi ibahsa. kabo koa imolahu inia lela kimai ihasa sau rhasia bisa ko'a jadi kalo umpulua bahasa koa ado isia musi <hesitation> iajar ita riala entau taola bahasa <noise> kalo poton-poton i hasa sau niu kio ikala pulai, kalo cale numu kalo a'u pulai bahasa koa ina mama harua alisa harumba alisa amsa l haruma iloma ala mala olan au haruma puolan namsa olan naba tangga. Anta pasam alola haruma ilena laputa wan yah, kala huan tawanam sah padahal air masin, jadi kalo ipulai bahasa koa <hesitation> musi inalajar tarina te, teri aman te upun te, pokolai ipulai bahasa koa imulau ti nialelak ha kalo sawai lusia boh larikital pulamamal hasa saul rahasia bisa koa oh lare kita sou <noise> o kalo itapulai bahasa, siali mutao sakaran namusi bahasa daerah musi parlu karna <hesitation> isia musti ama hasasau rahasiam harus bahasa daera, am batala rumae batala ruma sata erati halup eh ratim sapa rati tum mancing jadi <hesitation> ikalo luman na musi. Ijar su bahasa daerah <noise> maka <hesitation> laha ruma po leoma mala talan'a mai lau talan namsah pada talanam kakurang, jadi ikale mi inian lapulai bahasa koa jadi musi ibalajar, isaka ibalajar ko bisa koa <hesitation> bahasa daerah ini kan laha ruma penting fakamole sialo ini nialela ki oh lapulam <hesitation> imai irui-irui tasi pola bahasa salema ipulai sa, <noise> musti ipulia bahasa kalo macia lelaki lapulai inian oh labahasa salela kamai iruirui tati si lapulai ipulai siru bahasa koa ma ipulaisa <noise> kasonila mosia halau te seram timur ih irui rui tati su la bahasa le musi eta mase neis <hesitation> ka'akiti kamaina bahasa hebat kalo irui tita itare manusia itare bahasa pokolo itet bahasa koa musi ihasa sau malayu. Jadi si musi ibalajar kapomo koa ipulau bahasa koa masaallah imulahu tole malusia luli ruinian abis kalo ipulai sauniu kikoa mai hasa sau rahasia bisa koine lapulai itale.